Ɗum naftira e ee ay to eɗum raɓɓita, to eɗum yiɗi ɗum yara hoore ɓillaaji feere,. ngam to ɗum waɗiino ɗum ustanay neɗɗo wakkati ɗum naftirta e miila, e waɗa ka miilugo.